تكون حشره دي اخير منها تكون طيره لكن اذا الزول مفروض يختار من بين الحشرات اكيد حاختار النحله لانها نبيلة ومفيده واظن الزول بعد تجربه ذي دي بيطلع منها بي حاجات مفيدة شديد ويفهم حاجات اصلا ما كان متوقعها عن حياه النحل وسر التنظيم الكبير الفي خلايا النحل والترتتيب العجيب الفيها